ഏഗ്യ്പ്തദ ബോജന സമ്സ്ക്രിതി ഥുമ്മ പോശ്തിക തര്കരി। അദരിത ബോക മിലിതരിന <hesitation> ബോക അരബ്। ശൈലി ദിന്സു യദിപുന്ദു കോസോരി ഫുല് മേദമേസ് ബോക। മലോകിഅ ബാരി ഫമോഉസവലു അവലു മുക്കിഅ പന്ദ രിചേ ബേഅന്സ്, ലേന്തില്സ്, ഗോദി ഇത്തു, ബ്രേഅദ്, അവുലന്ഛനേ। മസലസ്, മേഅത്, ഫിശ്, അപുര ജസി മല്പേരേ ഭോക। <hesitation> മോലു വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ബേവേരഗേസ്। ഇകുന്ദു സ്വീത് ഇതേമ്സ്, മാമ്സ, തര്കരിത। ഫ്രുഇത്സിത, അപുര ഏദ്ദേ, ഫൂദ് ദിപുന്ദു മോലു।